a ciramu a benɛ a ciramu bɛ'a zɛrɛ be depi de-mile de-mil-ɛn de-mile-ɛn wa miwɛwa wa we miwɛ wa wee be curulu wawɛ donk oyi diyara ɓa nucoza mu wee hanmani ɓa matete wabe ta a cirimu yɛrɛ yɛrɛ